د موټر د برنډونو نمومونه لکه تویوتا، فورد، هندا، شاورلیت، بی ام ډبلو یا بي ام وې، مرسیدیز بنز، آوډی، نیسان، فلکس واګن، <hesitation> هایندای، سابارو، کیا، جاګوار، لند روور او میتسبیشی، لکسس، پورش.